Kua ñee jaenungavi realidad, añetete yaiko va, yaiko pïpeva, jare kïräiko laiva, kua <hesitation> opaete amope ñamae yave kua ñeere, ñajaa yave kua ñee, jaeko ñamae yandeyevi, jare kiraiko ñai hasta kua momento como persona, opaete mbae rupi yande, ñaneretärä, yande rapisa reta, ani ñanereta kiraiko añae öiva, osea realidad oipota jei kua momento ñaivape.